Náre este bquyny neeza th bzá quitz zëh ni rywgëck zyni riwnbee nu ni nez reh, bzá quitz gy ah bëeyni nú vez rdógá ni txizyw nii cualquier diend’ah per este. nzack ru na nii zyed latz gy, ni ahora si que ni ryockáhnu nii run bnira ra-ra ahora si que, nare mas que nada xtad-róah zaca run bny ni ah txi lába, rietnee xnantía nii nú vez txi nii ni rzenny ni ah ya que va viló btywx ra bá lany ah cun zyed ni lany gy. vla zá beld’e nany mas o men. zá gá ná láh’ nany per nii este zyed ni txiru, este de ni gy zenny ni ah txiru cwee raba lony te queity tëedy gýee lo ni gulá xi tëedy th xigazy th cos’e ah th este tip gá nani vëld ná queity ckwew zacu loonii, este tip gá nani después este xi gál nii lany cagywn láhanyw, entonces por nii este rcá rabani txi este rcká rabá th colader nú vez txi loo gy este. rbee raba ni, rbetee raba ni. gulá nú vez th por thny va cabée rabá este ckwkaa raba th lad, antes mientras cabee raba nii ah txi este núh raba este pues nare nuraba rcá raba. Zëzy ruu rcá raba este estuf ni rnii un’ah cun gas cun ni ha the ni th-tiop gazy rcagýni per este nú raba este ahora si que por sy, zá ni rdaw nii, nix ru rdaw ni lany géez ah txi nap´ni ueit zoob ni loo dee gy gwë’raba caloo, nú vez xii gazy bald gýee’gy caloo, par queit gybyx géez gy ah txi de ry’ah, txi de ryni gyzyw rabá gýaag. Ahora si que xan dee va, gyckagy ni, lal va ckagywnni gytxa niz gy ah, gytxá raba niz gy lany géz gy ah. lal vackatxá niz’e gy, ni, txi ni este va ckabee raba loo bza gyb lal, të txi chi txilo’ah, la, la niz’e gy të nengá za rndyab ni rnii rabá tchí, chi chilo’ ahora si que txi gytchá raba este ni este lo. tchi gytcharaba bzá gy loo niz’gy, nú vez, este, nú vez por, ahora si que, por hor rzoob este rá bzá’gy thiru rackgan gýaan ni gidawny nix za gack zani coob’e-coob’e, the tchi nix za rdawnni’ zy, ni rackzack este bzá’gy, cualquier dyz, ndee na este xinaa rackzack bzá, tanto bzá quitz, bzá ngáz, bzá xnya, nú vez hasta bzá morad rdycka per nii casi este cad gúckzy tchichúu looni cun este queity nii di pa’ni rdyckaa esque nú vez tchi zó’h xina rack tchi purzy la’gá ahora si que gëx tanto gyw gy’ah ¿gulá xini?, queity nandia, nii run, nee ni rgwy xina gytxag color xten ny per ni naa maru ni mas ruu rdaw nugulá ni máru rannu, nii na bzá ngás’gy, bzá quitz gy, gulá bzá ngátz, gulá bzá xnya gy, eso, rá nii ni máru naa ni rdawzanu, txi entonces ny rnya, ndee ni nú vez gawnu ny este ree rckwaa raba gét, gét nuu raba rckwa raba ni gula rzy’ raba ni gula rkwaby rabá ni, ree gét este za náh nú vez xnan róah rckwa gét cun náha ny lo zely, va katxá bani txi ru lo gét zëga niixaz rdawnny per zë’ gyet nez ny lo zëly. Tchini get gy ah, gulá nú vez vëlna za rzacku, rzily ni bée’tw ah tchi entonces gastó bxiny ah, gyckí ba gét gy tchi gydawnëe th gét xung, gulá gét gëex ryw-gëcky nuni, tchi ni gydaw nunni cun bzá gy, de bzá gy’ah nú vez este nieeny cun xity, xity’gy gitywgnu cun th btchil’y, tchi gáck ni, gíwny gack ni býw’e tche ni loo bzá quitz gy, tchi después de ní ah, riunzack rabá th xob-giny a vez, za ni rnya véh-véh ni ná tiem ná nú vez ryeni lany, lany licuador gyziennyun, gyzaldu ra giny, giny color, gulá giny xgúldy, véh-véh xi sabor, gulá xi gust gy rcazu gaw tche giny’e gy tchi rye doo niz, rye giny, rye btywx, btywx gýx, gulá btywx- zuu, ahora sí que nii rcheld nis nú vez cheny te par zy gack company gydaw nix bzá ginii, gya de ni gaw ni, rchooni gyzaldu zëdy, gyzaldu, guunu ni gunzacku ni za gáaw, nú vez rackanza tcheny cun býah, einty txhi nú chanc’e ni va, einty tchi tegá ah per gust gá rdaw nii zëh, niity gá zani bdawaá ngah’re.